Maro ñy fomba filà viza laha teña ro handeha aminy tany hafa agny: - ñy voalohany ñy fahaiza nteña ñy karazany ñy viza ilà nteña, handehan nteña zay, resak'aseo sa fianar'eo, mila hay nteña koa ñy taratasy ilà nteña azy, mila anaña nteña, manahakan'izay ñy pasiporo, ñy sare, ñy fangataha ñy viza eñy, ilà aiby reo.